ब्राजिल भी गणो वारो देश को वाई तीहां ब्राजिल मां गणी तरह। तरह की चाय हो वाई चाय की फसल होई काफी की फसल होई। गणी वारो रोहे पुलोगो चेंडू को खेल को वाई तीन राबी वारो वारो। खिलाडी चाय रोहे ब्राजिल मां ब्राजिल मां न <hesitation> तीन। डूबड <hesitation> कदी <hesitation> डूबडीन बाकरीन। ये भी जानवर गणा रोहे चाय, ती ब्राजिल तो गणो वारो देश देखा है।